अगर कडाई मा खाणू जल ग्याई सबसे पैली त मिन इन कन की जू खाणू जल ग्याई वे थै पैली पाणी मा रख दिण वे बाद थुडा देर बाद उगलसी जालू थुडा देर तक वेकू बाद पाणी से हटैकी फिर खरणू चू ऊ। फिर हल्कू हल्कू रगण चू। फिर ऊ आराम से निकली जांदूह